ما نوع الموسيقي المفضل الذي تحب الاستماع له؟ أحب أسمع الاغاني الهادية، خصوصًا لما أكون جالس لحالي أو في وقت الراحة تخليني أهدأ وأسترخي، وأحيانًا أسمعها لما أكون مشغول في شغلي تكون خيالية إذا كنت أحتاج تركيز أو حتى وقت تأمل